Yemongeta anivi <hesitation> oimeyave ñanoi ñaneakape ani yandereko <hesitation> kirai oï yave ikaviko amoape yaiporu moa reta <noise> erei amoape mbaetivi ikavi yandeve, esa yemongeta tuisa yaeko anivi yandereko <hesitation> ambueye oï <noise> jaeramo mbaetita amoape ikavi yandeve erei opaete amogue reta osirive vi supe kuae <noise> moa oiporu <hesitation> vaera oime maratu oiko retayave jaema jokuae omokiriireta <hesitation>